nchini kuvodha ele mainjiele vyeke, ki- ki- kuyaka vandu vona kimsumbui chishi navoi ni- ni- ni- nichi katika nchi shinabhoke kindo kichaa, naikiwa hivyo wakabhoka kumanyati kuhina kuwi kama reli na weile vyasumbua, hichi lakini hivi vinavyo kaa nkichi nchina butige kichaa naikiwa ni mboni kubhai na njile eta kindokichaa abandu bangi.